Mahay mamatotra kravaty aho a, tazomina ny anankiray de ahodina de atsofoka de avoaka avy eo, mahazo an'le <hesitation> somary mitsivalana itsofohan'ny ao ambony iny, misy tokoa reo manodidina ahy ny zanako sy ny vinantoko izay manao kravaty.